Am nsimade ndino mmowu item nno mmo item emi mak otu do nkeme ndi da ndu uwem ke arimbud emi mbighi item emi nnode mmo idighe idiọk item edi yak owu ikinam mfina, yak nnyin idu inam ebi nnyin emi odu ke emem sitiede nte mkpo mfina ubak mmo mesitiñ nno mmo mmo imaha ndikip ubak mmo esinyuñ ada iko mmi iko mmi arimbud